Ny fomba fampihegna ny fihignagnan-tsira amin'ny sakafo zagny, da nikidikidy fatrany na lefa masaky izy zay vao araraky sira, da ao koa izy raha ohatry ka hoe magnano salade regny agnao, de asiagnao citron izy, da mba mihena fatrany sira misy amign'azy